الحرارة المثالية بالنسبة ليا، بنهار خاصها تكون مابين عشرين و تنين وعشرين درجة مئوية، هاد الحرارة كتكون مناسبة باش نديرو الأنشطة اليومية ديالنا، وباش منحسو لا بصهد، لا ببرد. بالنسبة الليل، الحرارة المتالية <hesitation> بالنسبة ليا مابين تمنطاش و عشرين درجة مئوية، وتكون الجو فيها بارد، يعني نقدرو نتغطاو و نسخنو